Gny fanjakà, am gn' alalan n mpitondra azy: Gn ny Minisitra, <noise> gny Filoham-pirenena, gny Praiminisitra lehiben'ny Governemanta. Laha ireo gny mikinôtanôta manao kolikoly. Ireo gny tokony handrara ny kolikoly. Ireo gny tokony hampiakatsy ny harikarea ny firenea raiky. Izay gny tena anjara asan fanjakà. <noise> Mampiroborobo ny toe-karea.